Kosoli tabo, kosol zaamani niko kosode ad- daha woo masə. Degen nder deɲa woo lele wo dəgən. Turi asa gə nə ndo kindi. Geyabel bari bari toobo. Bari toobo na roonda tariɲa bari maasa wo kii. Yako, yako bari lele kuunam bari, bari wurli. Bari wurlaŋg kə hasana yaa kuy ɟerina. Ndeka hasa tar mbar rusii, naŋg mbaa ge ta. Mbari gurlena made tabo, hase kul. <hesitation> naase roon zaman daadan tariyana. Woo bari, bari golo, gulo nan ko ya ko. Tetariɲa bariya yaako. Yaako moɲa er ris kurmo naan nan. Yaku bariyin leele dəgən kileɲa woo nombo kosode zaman deden. Utu wo hasa ndok nak ndok kile te namsiɲa toroɲeta.